Ti topo ya lia. lia pien a patin tua. lie maron hasogeyi tu siot. li kala las meyu tuenrei pukpuku. li ron ngilin hula pita. lawegi me. tara rega galapien e hiratar. lie lago. lie na hirata gono meragen. li ron taratara palaira galapien e pile ru sahaken pile. lie lago lie na pile gono mera gen. lia pien na turu ngilngilin tara hate kayena tayina pien balte tena kato gono megen. taraha. lami ron hi hange talamei ti mar katowi lam. puat te butunoa tana pien. bate pena. oi lama. lama ragi sei wule. galie la ponik. lie lak na pegi ragen. lame lam. lamna sei wilem. sei wile hakapa mumab ba lam te gala pouts muma. mi butu mowe han. ba nori te per. aragi pile? Nalia. le ngileiegu pile tin. Ok. re pilera u pile tin. lame lam. na sake lanema man tinin tinfish tsion. suate muma paipla. lamemen. mi hagum emen. Hihapona tala nemen, ha lanemen. lam e halen mo balam te lumats plastikin rese. lam e lam na sei lami kalana ruei,. ppalawa. a sahaken ruei. purutu. u marmar. lam e tsitsiema kalana nonei aman ruei eni balamte honge men turu plastik. lam e hongo mowa turu plastik. lam e kitsemen. bora. poatan pile hamanasa lam e la las mou. lu kakata hamanasam. lam e luma man partner tamlam. man poroman tara lam. Kanen na lahisa. tabina lahisa i hapala. lam e pileim. palabi e watch ro ba palabi tir. O k. lam tala te ti mou. lam e ti las mou i tsiom. poata te mis lala ball. tabi te ti wasina. tabi e ti no te mis lalen tabi was. lam e mas mak neiema tin halen. tin te kate mulalam. poata lasi. ti harus nemowalama a tin. galame bus hamanasa talam. laam e busum. ba palabi te kuterero lam. kutererolam bate kute mereri lam a ball. speed muma. speed hagum boroboro pouts poni a tin. hagum. hagum. napina te kapanowa tin. Balam te. te huurei lalen ba ta tua tamlam. tsi ta huol tamlam tema out lale. ga lam e win talam. lam e pile pouts ponim. Taina poata. lam i ron gali tasi. na heru lanemuma man hatu. mats hata mats tetene ni tasi. heru emen. man nene. kuba lam i ron heru bala hatu. tara lam i ron pile hatu naien. Lam i ron gum las ie wapu. huol a katun. tabi hapala. tabi hapala. lam e gumum balam te pile hatum. Pile hatu hakapa mou. lam e taralen e mowe si te lanama. si amats marken galapien te wanken gono mereio lam. galame pegi len remen. Lam e ron kete hasi latu. lam e ron kameia man kuin koko. lam a man galapien man tetene. lam i ron kameia man kuin koko tamlam. man kuin koko alami ron hakokopeits meien. hakokopeits. alam i ron ka gono meia man galapien ti wanken gono meri lam. man wan he tamlam. lam i ron kuia mats kuin koko a mats tetene. ba poata te hakapa muma turu skul. galame hihipegim. lam e lami latu. garo lam. Haleba la neiemu sahu ken pelu te napin leba laneier. bare tetene talar. a re leba pesala nera ha te ongona turu baku te hakats nalila ra. O k. tarats poata tamlami tsiom. ga lam i kamei a man kuin koko. lam i ron kete. lam na ron bere. balam te hahuseiemu gan. Poata te nigan habirits io koko. ga lam e lamo. lam na habirits naman. patsing banem u pulung ba lam te habirits hanigantoa nema mats kuin koko tamlam. mena man pan nen has. mats kuin koko a mats tetene. lame gala muma. tel la nemuma mats ha te tel lanemuma lam. lam e gala mume han. ba poata teron bong ia ka. galame kato tale moa pilna tara bong len. u kati ron ngueio painim. Lam lasi te hahihie la memowa bong te kutela mere mowa lam a palanira galapien. ba re ron tetene talara. rema ron hengo balari. are kututeru ngil tarara. re kui la las nera hate ongona turu baku tarara te hakats neyerira. te ngilin pile rara. ga rena pilera. lameron pile tin. u pegi. u painim. U titimou. man pile tala teron pile lani lam. lame ron pile. pile ha nigantuam. tayina puata lame hia kaka hanigam. para ouata lame kamo lame hia raraham temar tetene wayemulam. balam teron ka haniga potsim. hipegi pots ponim. lawemi. me te ngilin la weyemu lam. Lame ron ka has. kalata motor bongbong lame nasim. noum balam te lam turu skul. lam maron. hayi. haloseyi e mama mama tamlam go kalata bante mi nasina. lame ron nas pesa saha ken kan- nou te napin nas nemulam. lame pitsim. lame lam turu skul. Tiron ma topowi lam. lami ron ka hanigantua. lam maron. lame ron hia omi has goba lami ron hia niganiga potsnua has ba lam te kahobotom. li tetene. lia pien ah patin tua. mam li maron lus weit yi. taraha lia pien a nono pala. li katsin nou. li maron halaneya puata tinowi lia. kati pan belia. ba pesaralia pan hohomin. tuanalima topoyi. lima raka yi. Lia pana pien. lia pien a patintua. liron katsin nou ga nou las nagu mana. Telanua hasineni. pesar ma lus weit nuane. Ok. puata tiron topo yalam. lami ron hikapien hanigantua mera palayira galapien. lame ron gala hovoti tasi. lame kete hovotomi latu. lame hakapama turu skul. lame ka hovotom. lame hakatsin lawamime. lame la hobotoma sei wule. a heru ngal. a tou galani tasi. a tou keteni latu. mama tamlam e hate renowa lam aha? Lame lam kukutemi mete lawelalen. lam maron hihibakeyi na man puata teron kahas yalam. lame nas memo a lahi. hakatsin pile milam lame nas pio lasim ba lam te tuan lam. lam na pile ponim. pile mo. pile mo. mamanu ken pile lasi te pile moulam. u titi mou. upile tin. u pegi. u painim. mamanu ken lasi. lame ron pile Pilem. pilem. napina te lahi nowa ka. mama e kuna lame tuan lamumi luma. Kaba para puata lame kui lasema pile. lame nou hakapa lasim a lamena pile ponim. lami ron hikapien tala. balam teron mar kui las wemeni. alam e hihange tala mema ha te kateiemu lam ba poata has ti tapo ya lia. liats ken pien wi eni. lia maron hengo bale i u ranga. lie ron hipus balia tteron ka hasik. lie hakats poutsik. lia banei kato homik. lie go mas mar katowi enilie go mas kawi rekaso. temar ngil waiena taina katun. Ok. galam i ron mar kalas wi eni. kui lasi a pile. a tonou. la turu skul. tiron mar ka las wi lam. Lam e kahas mo. lam e ka hanigan tuam. ma hiararaha mi. tayina poata lam e hiararaha mou. lam e niga poutsim. lam ma napin hia raraha mi ba te. raraheiema poata lehana Lam e hiararaha las mo. gaamon raraha tun ti mar tetene wi lam. lam e ka haniga pouts ponim. Lam maron napin hiararahayi ba hia raraha te lala palanama. lam e raraha mo. lam e ka haniga poutsim ti tetene has ya lia. liron ka. kagowe luma. lagin kaka gowe luma. lawigime tere si tehina luma. luma te kane rehina luma tamlam. lena kagono meregen,. ta ke mowa lam. ba lam te hakatsin la wemime. lam i la. lam e ngilim balam te lawemi mei te ngilin la wemolam. lamo. sebe reme resi u man marken len tam lam te kopa rime. lam ekam. storim. ranga nema ha te ranga nemu lam. lam manapin hakats bala nemowi a ha tego kati lam. lam e kukute talemo hhakats tamlam. lam e kukute talemo temar lawa ni hakats i tamlam. lam te kamou ba te kam. ba poata te e butu pon nowo hakats alam go lawi me. galame takem ba te la ponim. lamo n sabe reme resi a palabi e karimei? Te perowen. oi. lama ra gina heru tu ngal. galam e lam. tsokom amats. mats loun. wamana. balamte pamemen balamte lam. lamo heruma ngal balam te hongo men turu wamana. balam te herula las nemula man ngal tekalane kopina ngal. lia na man palaira man galapien. ti mar wanken wilam. mar pan ha wanken wima lam. lam e heru ngal lamo. kopis pouts muma. mi timu ngal. ti hakapemo ngal. lam e tate pilengalim. u pemin ngal. lami ron laplapo sei naien. Lam i ron choose a hapala na hapala. si te ngileiena hapala. ba poata te lapo sei neri nonei a pemin ngal. balute choose mula happala tekane bio. galu haste winim,. bbalute lue iemu ngal. ba tabi tamulu te hopu pouts poneiena u ngal. ba poata te lapo len nowa tabi. ba hapala tanen te opuku nowe bio Ga nonei haste lueno ngal. tiron mar pile talawi lam. Taina poata lami ron pile paspas. na kati ron ngu haseio banka. lam i ron pilehaseien. lam i ron pile haseien. lam i ron pile paspas. pile banka. u titi mou. man pile laso tiron pile lani lam. man pile tala tara galapien u tetene tiron pile lanaien. na li ron topo. u painim. u ha. u pile tin na li ron topo. lia maron hasogo bala haseio tarosis na lia a pien a totosin bong ti topoialia. Ali pan has. limaka bala meio siot. liron kaka las meiiu tuenrei pukpuku. Limaron hasogo baleio ka te ngueriu siot. li pana katun balie tuan katala meiegu siot. ti topo ia lia. muantua banei. li ron hula sita papala. lalasi. kagono la lasmera mats galapien ti wanken meio lia. Gaba sueralia koru pile hatu. Tua poata balame gala ponmi tasi lam na heru hatu. balame kate pouts mume tsiom mi pile hatu hamanasam Pilem. pilem. bats tai tara lia te pena. hatasulaio. hatasulaio tarats makum i tsiom. mua hatasula lasi tsiom. gum porakagi haarerehina nona wapu tom. tu katan tuana bakura li puta tara hatu. Boba. go pile hatu tala te ngilin pile neier. tukata lasin tsiom mualen. ats tabi taralia tom ge bus. Pi talanaienu pile hatu te pileier bara te hatasula talar,. hatasula. hatasula. rus tun hamanasa. Ge ni tala. galapieniri romane kui taleiera mamanu ken pile te pileren. U pile gotana. u pile paspas. u titi mou. u pegi. mamanu ken pile lasi. Liron ngilin pile ovantoa hasinu pegi no u titi mou. no man sahaken pile teron ngilin pileni lia. gali pile laseien. Na ti topo has ia lia. ba lie kamegu polio. para poata gale gum las gowa tara hatu Balte tara tara panga tun talagi te pile ya galapien. A li manap pita tala yi tara ha li katalamei a moura lia kamei u polio balia tena napin pitagi. liron kalasi baliate tara tunug te pile wara palabira galapien. Tana poata. galapien i ron pile baliate sese talagula. lagula. lagula na gum talagi. kopinu palawa tiron gum ya lia balte panga panga talag tiron pile wayen. Pile ro galie mamangil tun hasik. galego mar pile talawi me? Mora lia ma niga talayi. balte taratara tun talak te pile waren. Lie niga lasi tsiom. mualen lia lasi ti katto lana man pile ti kato lani lia. mamanu ken pile li pile tun las neien. sahaken pile ti ngilin pileni lia gali pile tun lasi. lema ron ha yi. baare topo talara a re ngilin pile papala tun las neru sahaken pile te ngilin pile nayer. Sahaken pile te pelase rowa galapien. oi. lamuma ragina pile hatu. pile gotana. pile tago. ga lie lag. le na pileg Pile tun lasik. lia piena ngilngilin pile ti topo ya lia. li ron tara lasi a galapiene piler ga le lag. na ts sahaken tokui ta tara lani li luma pouts. lie lak. lie heroke gen. lie kuig. lie nasig. lie garo lanega harerehina luma. a. u garas na bita. lie luego salo. lie sale gen na rek. lie reke gowa bita. limaron hayi. li ron ngilin kui ovan tuana ken tokui eni. lam i ron ka. nas mou ba te noum. no hakapam. henaa. lam e hakats hamanasa neyemaa hatigi kati. ta te kiling lane mou a hharerehina luma tsia lam e kuilanemo a ha te hakats nayer man ken tokui eni. Na te larima palabira galapien e ranga neiera ha. lam e lam. Lam na kui gono meremen. lam e taguhu remen na nori e taguhu has rerou lam temar ka wumu lam. poata teron bong tala namaka. lam e lamumi luma. lami kam Lam e stori gono mereyema palabi. hahatete gono meremen hakiki gono meremen. man sahaken story lasilam e storim. stori hakapa talamo. balam tena ta te opu talam tsia lam e ham. lam e ngilin la wami me. te topi no mata lam na opum. tema topi neien ga lame lami me te ngilin lala wamu lam. Lam e tatei lamo na kam. hakatsin kopis malam. a lam e kopis muma te pegila tala meremi lam a mats galapien te wanken gono mererolam. balam tela wamo mete lawemo lam. lam na kamo. kamo. storim tsia lam e ham. lame herokoma ha. poata tala te bong nowa ka nori e taten laruma batemi pio pouuts rero lam. Teron mar katowi lam. na lam e ka gono mere moweni luma tamlam. lam e kamo. lam e taten na pio pouts has ramen tara man luma taren. Laam na pio ra mowen ba nori te kakar balamte kopis pouts muma. lam e ron hia katkato haniga tara poata ti topo yalam. lam i ron kui papala. lalasina man ha te Hakatsini lam na lami kui e yen. sahaken tokui ti hakatsini lam alam e kuiemen. te hakatsin roro mi lam a lam e roro hasim. T ngilin heroko nemi lam a ha. lam e herokemen tarahe kalatana turu ngilngil tara ppien a tetene. ats ken tanen e mar kato las waneni. sahaken hakats te butu nei baku nen. nonei has te kukute nowen. Taraha nonei tala tetennena. ma napin hanei. ba poata te lanama suhu ken hakatsi bakunen gela tun las wayeni me te la wanen. banei tena kateyena hatena kate nen. lami tetene. lami ka hanigantua. lami kagonomeira palabina galapien. lam i ka hanigantua. Te nua las nats story te napin hhatei negulia.